Tanjan tutakeo tichi xa'a ndakutao ne'e kixii ñuu, njaduña'a tichi ndekete nda'a ndaketedakada tenjixi yuu nja te'e njaxhindan yukuna tenjedan tata ya'á huajillo, comino, ajo, ya'á tuyu ka'a ten tekabida yatinje ya'á exkeda nuu tichi nninjixó tekuneda.